Kay, indi kame... Mimbo nani do kami hai marabao le akulungo koi di am. Kobo komi hidi jeyo ho re am. Jey mika koi ali am. Komo ini hai kell na jeyo mimbo nam.